अपनी उंगलियों का नाखुनों थें सुरक्षित रूप मा काटण का वास्ता नाखुनों थें घुमावदार तरीका से काटण से बच्यूं चैन्दु।